هو، دا دلته د يو سل او لس لخوا له صفر څخه پیل شوي شمېرې دي: صفر یو سل او لس دوه سوه شل درې سوه دېرش څلور سوه څلوېښت پنځه سوه پنځوس شپږ سوه شپېته اووه سوه اویا اته سوه اتیا نهه سوه نوي زر او سل زر دوه سوه او لس زر درې سوه شل زر څلور سوه دېرش زر پنځه سوه څلوېښت زر شپږ سوه پنځوس زر اووه سوه شپېته زر اته سوه اویا زر نهه سوه اتیا دوه زره نوي دوه زره او دوه سوه